x̱iꞌk nak nana c̲h̲ap mak x̱iyaga nak mak noꞌnda chuꞌ mak ndzeꞌb c̲h̲ak mak zu mak chow yu xlaꞌn mak zën mak lëd minn per dzënda mak saꞌnde biꞌch xnuse xnuse c̲h̲ak biꞌch xc̲h̲aꞌ biꞌch lëꞌ biꞌch sia xnaꞌs mc̲h̲ag xnaꞌs mzin xnaꞌs c̲h̲ow or xwiy biꞌch lo mak nap xnuse xiëp biꞌch lo yag xnuse xnuse c̲h̲ak man listc̲h̲e manu.